Kängäluits <hesitation> avitas niimuudu, et tä om häste piinü ja samal aol häste nilbõ. Et ku saq ao- asetat tä hindä kängäkundsa manoq, sis sino uma jalakunds libises sinnäq ilosahe sisse.